<hesitation> Raha aminà parasolo ndreka zany an, <hesitation> hita aminà parasolo misy vy an, de misy lamba le <hesitation> le mandrakotra ananjy iny an, de hita koa hoe misy <hesitation> ressort miaraka am'le pa- parasolo, de misy fitazomana ananjy.